Marina ilay teninao momba ilay sarimihetsika, tena tsara be ilay izy. Nisy fotoana aho taitra kely ihany satria izaho tsy zatra mijery an’ireny sarimihetsika mampatahotra ireny fa iny iray iny kosa aloha tena mba tiako iny e. Sady ilay faran’ilay izy tena tsy nampoiziko, hay ilay mpamono olona ihany kay ny vadiny. Soa ihany koa fa mba nisy an’izay satria mba afaka miaraka izany ilay vehivavy sy ilay <hesitation> lehilahy anakiray bogosigosy kokoa iny fa <hesitation> ireny mihitsy no mba tiako hiaraka tamin’ilay sarimihetsika.